بالنسبة للعطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي, هي قضاء وقت مع العائلة, ومع أصدقائي, سواءً في الطبيعة أو في المنزل, وأحب أستمع- أستمتع بقراءة كت- كتاب جيدة, أو مشاهدة فيلم, وأيضاً أخصص بعض الوقت للإسترخاء وتجديد النشاط, ويساعدني على العودة للحياة اليومية بحيوية ونشاط أكثر.